Ny haiko amy koran̈a araiky ze irô Lô ndraiky alibatirôsy àby io ze karazan̈a voron̈o zen̈y alibatorôsy kôplan-drô ze fa iny fo tsy miovaova zen̈y firika irô maty. Aviô koa zen̈y antony matonga ze zen̈y fôtiny ze afaka mba miaro tsara zen̈y zanakan-drô rô amy resaka fahavalo àby io ndraiky afaka man̈amIa, aniny tsara zanakan-drô aviô.